Nimba ninyenda okugaitwa kwange kwije mungeri yokuhuniirra muno muno,, mbe ndi nkaaho mumirimo yange ntaine eki manyire nakimu, osange nka banywaani bange bakipulaningire na musaija wange na family yange banterre akasimu bangambe ori nkaha, omanyire kinu ekintu ekyabaho, ntaine eki manyire oba naaba njwiire siripa oba naaba nkozireki, ninyiruka ningenda kujya kurola ekintu ekyabaho, kwija kuhikayo nsange buri omu weena andiinzire, buri kintu kyoona bakikozire, bakitegekere, kare ninyenda wedding yange eyjre mungeri eyokuhuniira